چوکاټونه د انځورونو ساتنې او ښودلو لپاره کارېږي. دا انځور ته ښکلا او اهمیت ورکوي. چوکاټ انځور له دوړو، رطوبت او خرابېدو ساتي. په کورونو، دفترونو او نندارتونونو کې کارېږي. دا د یادګارونو خوندي کولو یوه بڼه ده.